"Adaladala mihitsy ireo mifanolo-bodirindrina aminareo reo o! Ino hoy igny i raha nivolagniny tamiko? Hoe nareo zao hoe tsy mahalala fomba, mitsikilo fiainandreo, tea raha."